Raha amiko manokany aloha tsy maintsy mijaly zay vao mahazo fahasambara, satria tsy me- tsy hiaraky mihitsy gny mahasoa sy mahafinaritsy izao, tsy maintsy mandalo fijalia renin'gnainy tena soa hoe: mijaly aho zao, marary aho zao, zay vao tody amin'ny fahasambara.